Sehil am, haalde yeeso yimɓe newaaki, weeɓaani. A yiyan wonde a hulan, a cekan. Ɗum noon hade ma yahde yeeso yimɓe, a hebloto tawa. Ƴeewa ko kaalata. Ngannda kadi hol ɓeen kaaldata. So tawa a yettiima, poofa. Ndaara yimɓe ɓe no feewi, haa ngannda ɓe, mbaɗta ndaarde ɓe, aɗa haalde maɓɓe. Mbasaa heñaade, mbaɗa seeɗa seeɗa seeɗa- seeɗa, noon- noon haa njogoɗa suusal waawde haalde e yimɓe heewɓe.